Ɗoo kaa ko yimɓe ɓurii yidde ƴewde kaa balon; so balon ana fiya ɗum yimɓe nggarta ƴewde sanne. Banngal jonkaa, hono telee huɓɓee en kaa. Jamaa fuu hawra wara wiya ƴeewooɓe. Ɗo balon nii ɓe keewi waɗde ɗun kaa. <hesitation> Filmuŋaaji goɗɗi e ley duuɓi cakitiiɗi ɗii eɓe ngaɗa ɗun.